weller Film hann'r àm libschte sàchen ùns wàrùm ?

màche nr abs jeder Daa dàss nr eich wòll fielen b'schraiwen ùns des wàs nr màchen

Wàs ìsch d'scheenscht Wànderùng, wo-n-r je gmàcht han ? Warum ?

wie fangt dan de daa fer eich gewähniglich ànùng

Verzehle ùns doch, wàs-n-r ìn èire Freizitt triiwe.

wàs hànn'r denn àls Kìnd àls welle wäre

genn uns zeh Beispieler von Fröje wie mr eich noch stelle kennte

wàs hàn'r hit fer Wetter bi eich

Stelle-n-èich vor, àss Morje Fàsenàcht ìsch. Wàs zìeje-n-r fer de Ùmzùg àn ?

er hàn àm gewìnnschpeel gewònne wàs màchen'r m'em gànze Geld

Ou aimez vous aller en vacances Pourquoi

Que préférez vous faire Dites nous comment vous faites

Que faites vous avec un ami lorsque vous en rencontre un ?

gehn'r garn ins elsassiche théàter warùm

àlso minni Wohnùng s'hott scheeni Fìnster hàn grossi Fìnster dàss mr veem Lìrt seht veel Plàtz ... gànz cosy so ìn de àchtzich Kwàdràtmäter ninezich d'hettem'r lànge gànz gemìtli ìn de reuj ùn ìn de Sonn

Erschte Fröj : Wer het d'r 's Elsässische bèigebràcht. Wottsch dü ger, dàss m'r Elsässisch lehrt ìn de Schüel. Warum spreche d'Kìnder nìmmi elsassisch. Gìbbts e pààr Bìecher ìn elsässisch ? Gìtt's e üniversels Ortograph ìn Elsässisch ? Wie bìsch dü gsìnn ìn de Ferie dìs Johr ? heersch dü gar elsässischi Müsik ? Hesch dü dich schon ìn s'Elsässische verklèidt ? Magsch dü die elsässische Tràcht ? Worum gìbbt's ken elsässisch offiziel ìn de Schüel ?

also la peste vom Albert Camus esch mag esch hàbs gern wie der schribt un die G'schìscht ewer die pest macht uns auch àn de Covid denke un a s'esch wichtig dass es a pàar doktor gìbt wie glich reageere wenn a so ... ùff de Welt s'esch repartiert

mr deun vel làre mìtnànder ùn wìr esse ebs guets àntwìder à Barbecue oder à Tarte flambée ùn verzähle ùn lare

Àlso ich bin sehr gär in d Schuel gànge euh hat hàb garn die Lehrer ghett, hàb gärn gelernt, hàb gärn Freind ghett, voilà

Àlso d'letscht Sendùng wie i geluejt hàb ìsch ùff'm (...) gewänn. E elsässische Sändùng, die gìbbt's seit'm sechsezwànzische Août euh... 2025. Euh... ùn es geht ùm euh de Basketbàll vùn Souffelweyersheim, de Alsa Souffelweyersheim.

Àlso üns ìsch schùn emol pààr Dìngs euh... verrìckts pàssìert ìn de Ferie. Entweder hàà-m'r ke Plàtz meh ghet ìm Flìejer, odder hàà-m'r s'Zìmmer nìt ghet ìm Hotel, odder wie m'r àn de Flüeghàffe kùmme sìnn, hàn se üns vergesse ghet, waje m'r ze spot sìnn kùmme, waje m'r e àndere Flìejer hàn müen nemme.

Àlso ìn de frìsche Lùft dät i àm liebschte ùff e Plage euh ùff de Corse gehn, ùff däre Ìnsel, frànzeesische Ìnsel gfällt's mir àm mäischte, gànz gemietli, de Strànd entlàng

àlso ich redd Elsässisch, diss het d'Mammema un de Babbeba mr gelehrt. S Frànzeesche hàm'r in de Schuel gelehrt, weil wie mr in d Maternelle sin komme, hàm'r kenn Wort Frànzeesch gelehrt. Euh dànn hàm'r Ditsch gelehrt, diss hàm'r àn de Télé gelöjt mit de Mammema un mit'm Babbeba, un de Rascht hàm'r in de Schuel gelehrt. S Englische hàm'r uff'm Collège ànfànge lehre, dànn hàw i noch Spànisch gelehrt uff'm Lycée. Und euh uff de Fac in Strossburri hàw i noch Niederländisch gelehrt

D'letscht üssstellùng war ìm Louvre ìn Pàris.

Àlso es ìsch mr e mol e Hùnd noch, wie i e mol Velo bin gfàhre mìt ere Bùbb ìn de Händ, do hàw i d'Àngscht vù mim Läwe kriejt.

Mìr màche nìx speziàls, we'mr üns ùff e Rèis euh...vorberèite. Euh... d'Valisel màche (...). Euh nìt ze vìel ning màche, fer ze wäsche, ùn e pààr... ùn e pààr Klèider, ùn de Rescht (...) ìn de Ferie, noh brüsch mr nìt so viel mìtnemme.

de letscht Film esch de Comte vòm Monte Cristo gewann ùn der war sùper

Àm e Sùndöö geh mr gare e Basketballmatch lüeje oder tuen mr ùns üssrüehje, weil mr viel schàffe in de Wùch

E güeti Frìndschäft sìnn ehrlichi Litt, wie ìmmer do sìnn fer de bescht Momant ùn fer euh... de, die wie nìtt so guet sìnn, fer d'schlechte Momente. Àwer dìs gìbt's oe nìmmi so viel, waje d Litt (...) fàlsch wäre

esch bìn frach

"Àlso de schlìmmscht <hesitation> Film wie i geluejt hàb, s'ìsch ""les oiseaux"" vùm Alfred Hitchcock. Waje ìch eso Àngscht ghet hàb, ìch hàb so schreckli Àngscht vùn de Vééjel."

Miner lìebscht Film ìsch wohl de Sissi, waje d'Romy Schneider euh... fìnd ìch se-super guet.

Ìch dätt'm soeje, wann'r häämweh het, soll'r 's Telefon namme ùn mol Fàmili ànrìefe odder e Visio màche ùff'm Ordinateur noh geht's glich besser.

Ìch hàb ké Gàrte.

De Minschterkaas

A Noël on est tranquillement chez nous et on fête en famille

esch màch ken umzug esch hàb nìt gar Karnaval

Ditschlehrere

àm lebschte hàb'i Ditsch schtùdiert

àlle Döö gsùnd esse, nìtt räuche un nìtt drìnke

esch hàb nìt viel freizeit mr schàffe viel mr hàn e G'schäfft

E Zitroneböem ùn e... ùn e e Palmier

Ich dät àhri gärn ins Theàter gehn weer ich hàb kenn Zitt defer

Dans la boulangerie nous devons supporter tous les jours la mauvaise humeur des clients C est pas toujours facile

min Rosegrànz

also esch màch gàr ken Sport

Sonne àwer nit meh wie fìnf ùn zwànzisch gràd

ùff'm Saint-Michel do wàr's wunderbaar

Esch hàb keh Gàrte

de gànze Rap Leder des esch do ke Leder nòmme gros mots ùn àlles ùn nix ùn kehn scheeni musique

àlso schon e mol de Fortschrìtt vùm Krabs, die hàn s Laawe vùn de Mamme gerett, un no welle mr saawe euh s Téléphone, dàss mr ìmmer erräichbàr ìsch

De préférence en Corse parceque les gens y sont très agreables et qu'il fait toujours beau

Ce que je fais c'est des boulettes de viande, des pommes des Grabraedeldi de la Chouroute ou du Beckeoffe

ich bin in kennem Verään weil ich kenn Zitt hàb fer diss

Wenn i gewìnne dätt, noh dätt i mìt'm gànze Geld dätt mr e klèns Hisel koeife, Ùn e oei do fer de Jùng.

greegsch Hòffnùung esch de Frìde ùff de Welt

die gànze Lìde vòm Laurent Voulzi s'esch sùper scheeni Musique ùn scheeni euh Paroles

ìsch ess nix z'morjes zum kàffee ìsch trìnk numme à gueter orànge sàft

Ìch bìn noh nìt ìm Téater gwänn.

Mìr hàn e Kàtz.

a geuti raclette un grumbeere un geuti wàrmi kleider un'o esch àlles geut un a vin chaud viellicht noch

(...) àm beschte. Do kä m'r e bissel spioniere, ìwe d'Litt wàs se soeje wenn m'r nìt do sìnn.

ìsch versteh d'freuj nìt ìsch weiss nìt wàs bèsche esch

ich hàb àm liebschte Combi-Pantalon àn

ich horich kenn Radio

denne mìtdeu geht keh Kàtz schpàzeere ìsch seh de .... wie vòne àm àn ùnserem Hüss esch ùn ùff de àndere Sit saa mr à (stròves) ùn d'Bànk

àlso ìsch steh ùff ùn trìnk à glàss wàsser

Do hàw i schon welle Ditschlehrere ware

nää mr hàn keh Fee g'hett d'Eltere hàn nìt gar Kàtze g'hett ùn eu kehn Hìnd

àm sonderscht euh bìn ìch euh stolz uff mini Kìnder

Wìl es ìsch wìchtisch, dàss d'elsässisch Sproch ìwwerlebt.

àlso d'längst Reis esch ùff de Ile maurice gewänn des esch làng làng làng gewann ìm fleijer àwer wie mr àn sìn kòmme esch's sùper scheen gewann

ass esch nie gràd warm gewann hit un fischt awer mer hàn doch Chance g'hett mer hàn do noch a bìssel sonne g'hett denne metdaa

min Téléphone

s schlimmschte Buech isch de Rouge et Noir gewann vom Stendahl, der wàr schon viel zü làng un de Style het mr gàr nitt gfàlle

verzähle uns ebs wie ìn eijere kindheit pàssiert esch ùn wie eich geblìwe esch

S'letschta mol wo-n-ìch ìm Kino gsìì bì hàn-ìch a...euh... frànzesischi Komödie gseh, àber ìch weis de Titel nìmmi.

Mini scheenschti Chleider sìnn... eumh... a dunkelbloeis Chleid, euh... làng. As het oo ke Träger, s ìsch so-n-a Bustier. Euh... ja, dùnkelbloei.

Hìtta hài mr a rìchtig Herbschtwatter: as ragnet, wìndet, de Hìmmel ìsch gröuj, as gìtt ke Sùnna un d Blätter euh fliaga ùmanànger

"Vor zwei Wùcha bìn i z'Mìlhüsa gsìì, ìm ""orchestre national de Mulhouse"". Mìr haa dert a Synphonie gheert, euh... ebba vùm Symphonische orcheschter vù Mìlhüsa."

Ìn mim Gàrta hàn-i Krtittlé, denoh ha'mr... bon ìm Sùmmer nàtirlig, Courgette, Tomàta, Kùkùmbra.... euh... a pààr euh... Piment, denoh hàn-i noh Hìmbeeri, euh... Rà...Ràbàrbera euh... dàs wär's eigentlig.

Ìch bì àls Chìnd garn ìn d'Schüel gànga, ìch hàà garn minni Copines dert getroffa. Euh... hàà oo garn minni Devoirs gemàcht, ìch bì Ìmmer euh... a fleisig Maidli gsìì. Ùn gàng jetz ìmmer noh garn ìn d'Schüel ìch bì namlig jetz Lehreri.